Raha e tegna zashy ny alohan'ny hanambady olo da io zashy ndre viavy ndre lehilahy ny sara fantaragna aminazy eky zashy gne toetrany eka aloha mba olo hay hiara mipetraka an-dragno avao izy, da raha hoane viavy izy mba hitegnao sara ka e fagnahiny hoe mba ity olo ity ve ahay hiteza sara e zana-tegna, mba ahavita hikarakara tokatragno, raha hoan'ny lelahy kosa zashy izy mba hitegnao avao koa toetrany mba olo mahavita mitady vola ve izy ity sa da lelahy kamo ty olo ity, mb- fantarigna eka zagny e toetra ny olo, da hitegnao koa ny anina ame izay magnaraka ny asa fivelomagny hoe igno gn'asany fa sy asa ky ny angataka amin'olo avao zashy no hagnia, mba fantarignao gn'asagny, e teotragny, fa ny e tarehy zashy igny arakaraky ny olo koa igny satria <hesitation> izy sy voatery hitovy zashy e tarehin'olo ao fosy, ao minty fa samy magna ny tiagny koa igny, raha ta hagnova taranaka moa agnao raha fosy agnao afaka mangala minty avao koa, raha minty agnao afaka mangala fosy, zay zashy fa zava-dehibe zashy raha alohan'ny hanambady agnao e toetragny, izy amin'ny asany eky zashy mba tia tsara fantarignao eky zashy.